Tyondo nekararan ko teta, teta ko koneech cheko, ako cheko kepaishen kechope mursik, keoee chaiik, ak kealde, ng'ealda ke koneti ko une. keale tipit keune, kocheng chumbik, ak kora teta ko- ko muuch ke eny eng' petut ap sheree ko at kitindoi tumto neeo, kotaretin amu keenye kokoon pendo kosiir nekatewendi ipi ipiale pendo eng' buch mm <hesitation> kichinjio.